في الطبيعي بأسمع كل انواع الموسيقى بس الحاجة الوحيدة اللي بحب بأسمعها مثلن ونا أعد هادي البيانو أو الكمان، السكسفون ااام الحاجات دي بتخليني مبسوط بحبها عشان كده دي الأغلب بأسمعها